Hitaande nduuɓu ujineje didi e nogas e go (twenty twenty one) nduuɓu ɗo, mi yani, mi yani, mi dulli ceede feere, mi waati ceede am nder huunde feere, ngam mi heɓa profit, ceede wo mi dulli ɗe, profit fu mi heɓaay.